شوف هي فريمون ساهلة باش تسلق بيضة اللولة دير كاسرول حط فيها الماء كي تشوفها سخنت زيدلها شوية ملح واون سويت حط البيضة تاعك غادي كي تحط البيض تاعك بدي تحسب، يلا ماكنتش باغيه طايب بزاف عندك في الوي مينوت وجبده ويلا كنت باغيه ناشف كي يوصل دوز مينوت ماكسيموم خمسطاش دقيقة رفد عليك